Tu buuri disɛka ti ma nɔŋɛ paa de la tia bunŋmɛgera ɛɛn hɛɛn Fu san kɔ'ɔm buse ti nuu, niim ba, ŋmɛgɛ ba, basɛ ti naakinya paɛ ba ooom, fu yeti fu kɔ'ɔm di mɛ paa